Ra- ra manga ish sheta rguitk manga gat pues rsuñ manga se chin rui manga te site que rsuñ manga se nal gati vay osh beuk re nac ne te beuk llas nu blaun cue lene beuk huane y bioa <hesitation> tiop biu shiñ manga, primer biu gai shiñ manga despues biu tap shiñ manga llal roc ha dei shilia manga ni bua <hesitation> primerga nic dei shilia cua ra famiil ne, lla ni biu luult pues roc <hesitation> dei shilia manga cua la gac beñ rec, ra ndec eh color- color llue, color cafe, color llas, color grise te <hesitation> la gac ah te color shi lo rni beñ color color cafe vay te color cafe gai color lla ni biu luult na nac color llas choon llas lla te si color color grise biu, ni na ish pur huana tesi beuk göle lla ni guc primer sigac biu beuk ngöl lone beuk göl mas ru buen gap beñ per na re mas ru chul nac beuk huana sheta rdosh nic Ra beuk göl ma ru rdosh nic cheta rdosh shi ried ra beñ ni ried sheta rdosh manga lo beñ, rdosh beuk huana vay llet beuk göl hui rdosh nic rdil nic con ra sa beuk nic dilne llal buek huana pues sheta dilne nic shet mas ruishi lo beuk göl sheta dil ne ried ga ra beuk göl ro lis beñ llel riet ne ra manga beuk göl per lla de biu shiñ manga na sheta ru ried beuk göl na sheta na- na pet guc choon o shop beu nde ba sua sheta chu shiñ manga na, asta hui manga ro lis nora <hesitation> ap rec hui- hui manga pet te beu hui manga lo beuk göl sheta biu shiñ manga lla de siet manga pet roc ne uisiñ manga sheta ru shiñ manga na, nu shiñ manga <hesitation> sic tis sua tis manga vay na sheta riet nal beuk göl shi na, pues te si golp beñ ngis beuk bal ñu shiñ shi coma sheta biu shiñ shi pues na caro shilo idella ste beuk ca shi bal consa beuk bes las beñ pues gat maiñ shuuch ra manga bib manga lo mesh lla rau manga ra len plat rau manga nubuelt rsan ra cos rsanla to cayau manga ne, lla to rua llich dets manga. Buen maiñ shuuch ru gat to pues <hesitation> rau shi ra bël ra- ra cos <hesitation> cos shuuch rau ra gat te bied te gat llas bied te gat bind te nu gache le dets ne llal roc bied <hesitation> blauk- blauk con llas rietne ro llu se beuk rcheeb beuk manga sheta com rlesane pur rlesa ra cos sheta rsana cos lo mesh sheta rsag lsoa ra gat <noise> maiñ shuuch nac gat vay to base gat ra maiñ llish nac ne vay sheta rsag lsoa gat dei beñ rau manga bueno na re cashi vay gopa manga cob rdei beñ rau manga pur cob rau manga lla llel croquet casi sheta pur cob rua manga pues te pareje manga cashi gop beñ te parej te gat göl te gat huana segun ñu shiñ manga pe na tidi ba se manga vay sheta rcadu manga ba se manga sheta ru shiñ manga bsiñ rua ra manga pur bsiñ rau gat lla chine rbe ra bsiñ rinal shi bsiñ rau shi o bël ra rau manga, ni beñ gat bicha ne rni beñ chin rone bcha gat ga rni beñ. Bcha chic roc rni beñ ne sic vay tagol rbe manga chine rbecha manga manga rni beñ nuru caro cue ra nde til ne ra cuecha manga buena rdil manga roc con sa gat manga dil manga pues rni beñ per rri so beñ ni rni beñ esque llal rdil nac ne por hui rdil manga pues sigac ra beñ ne rdil ra beñ ruñ gat ga, chul te beuk <noise> gat hui gat <hesitation> shuuch ru gat rshon gat to rau gat ro scomid beñ te cose to ba callua gat ne lla de buek pues sheta to cadu beuk sheta rau beuk ne.